कंप्यूटर से प्रिंटर से जोड़ने के लाने काफी प्रकार के वाईफाई प्रिंटर आन लगे हैं। सबसे पहले हमें अपने वाईफाई नेटवर्क के कनेक्ट करने औत है। जैसे कि प्रिंटर की सेटिंग की मेनू में जाने औत है। नेटवर्क सेटअप करके उसे प्रिंटआउट निकाल औत और पहले यूएसबी केबल वाले प्रिंटर चलते <hesitation> जैसे उनके यूएसबी से कनेक्ट करने औत। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर में जाकर कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाकर डिवाइस के प्रिंटर और स्कैनर से जोड़ने औत। तो फिर प्रिंटर चालू हो जात औत और ब्लूटूथ से भी प्रिंटर चालू हो जात है और प्रिंट कर देते हैं।